Lafa hanamboatsy vantilatera zany e, da mila tapahy aby heky ny herinaritsy amin'ny antrano ao, lafa vita zay da arahy ny torolala nomen'ny olo nividiana vantilatera igny na koa toro-marika baka amin'ny olo izay efa mahay manapetaky an'ireo, lafa vita zay da atsofiky ny tarobia electrika da averina ny herinaratsy.